Si tqyo'l tqka'yij juun wakx uche' konjelel k'o qwakx si qa jun, k'eeb mu oxib' qwakx ik'olik ri jun wakx rilmaj wu rxo'jwiil k'o ri wakx etzel k'o ri wakx ktoq'nik nu'j xkujtoq' ri wakx si qa xtqchamb'eej kum kiwilb'la' nejel ri wnaq ri k'o rwakx rilmaj chemo rchamxik wu rwakx kirb'an k'o wnaq kiryo'k rb'i' rwakx xaq ttata'j b'la k'o wnaq kirb'ijoj kamaleón chre' k'o wnaq qa kchumek chu rwakx k'o wnaq kirb'ij borros de cualqueir manera k'o wnaq rtaqmaj rb'i' rwakx i kiwib'la' wu qka'yij taq kuj saqrik kuj rka'yij ri wakx koq'ik wakx kojrka'jok o si k'oken ri wakx te pjyub' mrej xteq ma' xtoq'ik ksk'in ri wakx koq'ik kirb'ij ri wakx nu'j uche' wi'jlo lo chrrij mu q'iij kirna' mu k'ex tew chre' Re wu wakx kerno'j chqiij k'o ri wnaq chi kirb'ij qtq'on wakx taq nkare' rxo'jwiil katz ktq'on ri wakx komo qa wnaq qa wakx rilmaj wu wnaq to'koq wnaq jun apart laj wnaq to'koq wakx xttoq'ne' nu nkare' porque etzel ri wakx sino ke ri wakx rilmaj wu rxo'jwiil kyub'la' taq tok jun wakx pchaak k'o jun wichlaal kin ka'yij tla' ke'nqaj wu rwakx ki' chuknik koj kansis ulew chij wakx katjo' chuul katjo' katjo' cha wnaq kb'iij mu katz tqnmaj lo qe ri' krb'an ri wakx kb'iin ri wakx k'chi' keryo'k ri rjlom kiryo'k wu rjlom pximik pyuug nuj depend chemo rchamxik kb'anik taq tchkun wnaq chi' jo' k'a chuul jo' k'a chi jruj jax ikem mo jax ajxik kitoon ki wakx k'o k'ri' wakx chi' taq apart chin tchkun ruk' ke'l tx'uj ki wakx ki' b'ek ajsik ki' b'ek ikem ki' rumumik hasta kq'och wu arad mu kq'och nelo' wu yuug mu kk'qeel kib' chi swon como a saber chemo rcha'mxik kirb'an wnaq k'o re chqe wonit rchamxik wakx kq'aax prwi' wakx sicha' nejel ki' awaj kq'ax prwi' nelej ke awaj oj kilmaj Chemo rchamxik ke wu qb'an chki ajk'ob' si xaq xkujyaktjel chkiij uche kuant kujkb'an kaas nu'j si utz kcha'mxik kmel ne'j kujekk'lu' ki' alk'lob' xuq ke ki awaj ri wakx taq kujok'wook toq'ok ri wakx chqiij kujrka'jpon wakx achi toqpoon ri wakx chriij kumo rilmaj wu rxo'jwiil ek' taq qa ri wakx rilmaj ju wnaq xto'koq ju wnaq ruk' tsmuj ri wakx wu pirtza'm i xtjululik i k'o rkik' i k'o rmex xkujrtoq' ri wakx hasta xkujrwi'taj ri wakx si qal teq krelu'l chi' si rjunmaal wakx teq krelul pir galer te qxmeken nuj si rjunmaal xkujryaq' ri wakx o xkujrb'atiij nuj nkare' porque etzel ri wakx sino oj ke qjunmaal ke oj ch'ojnaq qe ri wakx kel rno'j chqiij jan kuj kuktik jan kuj junmrik i pior si xkuj junmir kuk' wu awaj hay ne'j xkujeqaj wi' xkujryak ri wakx xkujrtoq' xkujryaq' o xkojorjruj ruk' ri ranmi xaqtlo wa xkujrk'amb'ik wi' i qka'yijb'la mu kuj ch'ekrook chij wakx kuant kuj ch'ekrook mas ver ri rchaq'ab' wakx por mas que tqxim chij rjlom chij rkaach mo tqyok rxakm wakx kuant kuj ch'ekrook chriij sicha ri qe qyo'k riliil kesi xkeqilo'q wu awaj I kir na' ri awaj riij si kk'xen qk'ux chriij si ke qiloq' wu awaj qatz ki' ki yayit ki chkop jun qwakx utz nu si qal axaq che kilik kmal tok riij tsquk'rik o de repent xtkomamb'ik sicha' ri qe xke'qiloq' wu awaj kipwu qb'an chkiajk'lob' kiqeloq' para ke utz i xki' poq'nik wakx i kumu qka'yijb'la si xtqloq' jun wakx krya' wu rchaq qyaqaj xe' chnooj i si tiq k'eej amenos xkujrto' che xkujel pri kiqpeen si k'o che qpeen tqk'eej jun wakx nuj k'olik i si mom wakx chi si k'o k'eeb' jun k'eeb' oxib' nmaq wakx ki chuknik qka'yijb'la kujrto' ri wakx entons arek' ri lil ri' cha xqeqil ki looq' wu awaj nejel klas kinchawa' ri keej, wakx kuch chiij si ik'o chjaay eske k'o kcheq ik'oken